Luuvusõ roll inemiisi edenemiseh? Om väega suur. Et ku tõtõstõ edesi piät minemä seo inemiisi arõng vai ede- edenemine, sis loomuligult luuvusõl um väega suur roll, et egaq paigahsaismisõl <laughs> ei olõq jo, vaid, tuu, et sul midägi ei muutuq, sis ei muutugiq.